ya apa sabun atau ilapu ia tahan tolo ilata, ihaka papa, ihuwoi lutu pondok yating tau ihaka papa to sa iloto e hangkala huta, tolo alata, ihaka papa, loi kamar mandi ilaputa ae maksunya mai ihasasau sabun atau isiana mea acala'i sabun atau ilapu ihaka papa, ohulua tihaula'an. Tarus iholuati ya sagala macam.